هذي نقطة مهمة ومعقدة. البعض يشوف إن البلدان لازم تركز على حل المشاكل على الأرض أولًا، مثل الفقر، التغير المناخي، والتعليم، لأن هذي القضايا تأثر على حياة الناس اليومية بشكل مباشر. من جهة ثانية، استكشاف الفضاء ممكن يؤدي لاكتشافات علمية وتقنية جديدة تساعد في حل بعض هذي المشاكل على المدى الطويل. القرار يعتمد على توازن الأولويات والموارد المتاحة. ممكن البلدان تشتغل على الجانبين في نفس الوقت، لأن التقدم في استكشاف الفضاء ممكن يفيد في حل المشاكل الأرضية.